په جنوبي کوریا کې چوسوک یو له مهمو او مشهورو جشنونو څخه دی چې د مني په موسم کې نمانځل کیږي. دا جشن د قمري کلیزې له مخې د اتمې میاشتې په پنځلسمه ورځ نمانځل کیږي، چې معمولاً د سپتمبر په میاشت کې راځي. چوسوک د حاصلاتو د راټولولو او د نیکونو د یادولو لپاره یو وخت دی. کورنۍ په دې ورځ سره راټولیږي او دودیز خواړه خوري.